Raha magnagna dimy taona zaho <hesitation> agnomagnako amina resaka eseka a, de raha ataoko voalohany alongany a, mianatra bazina eseky zaho satria zaho mbola sisy raha haik- raha fantako si anatiny, de hianarako si alongany, de refa <hesitation> fantampatako igny baziny, de magnano tournoi amzegny zaho, magnano tournoi national ana eseka de rehefa zazatra ny amzegny de magnano competition ana international amin'zay.